Yenda mɛn kini shapu ushinkafa ko kuma ishaa idong mba zi izɛ mi saki zĩ goi abina abin dzau nu ishaa dɔrha tsã mba ni iya mba be shabu wuku terhu nga ki saki tɛng abin kika we mɔ nu ciki leama etuterh na azizdzi na abina ka sei ki rherhe dei ni ishaa didɔnha ni sata afɛha tsusa at atutarh mi ba imaa saki tɔba nga nga si bia sosei ba nga ba wu na tirhi whi minti avaa zuwa ati mi saki kosha nga nu amɛ sũ ni ɔrhi shapa amɛ ke mɛɛ mɔ ni mani juye tsu ni nusa tsu mba tsu ni nusa ni ɔrhi zim nu gefe kpu dzau mba igoi ipoipoo atimatirh nu ibɔ saki kai nga hada ba kai nga nui ki cii. Mbɔ itɔng na mbɔ awa mi saki ha da ke ke whii in ba akwai diia kenan mi goi abin atam mɛn yisu wuha ngge ijue ko ubɛr kai a kɛ kame ubinha ji bi mum ki ba riga maa dzeu tɔ yenda mɛn ki zi sei ni gha dzau ha saki jeu tsui na kwan u kokuma na tubin mɛn jɛng tsui ni mani sei kame mɛn zĩ gha ishaa idɔn ki terhaha nu udzau ha nga bawu dafa uka mɛn niyisu wuhangge mɛn ngge igbuba kishoo kamemɛn zi shabu uwuha mɛn saki tɔba mɛn ba tɔbi imaa ni mani sorh nga tsusa tutarh mɛn mba bsusa atutarh ni vii sake shapa amɛ kɔ ku jirh sai kai atseinu abina dzapa kishoo ba kaĩ hada gbuba ake mɔ. Ni ɔrhi tsu amɛ ba tsu amɛni ɔrhi koshu ishaalɔn ha nɛ itsu nga ba akwei ineu kenan shapi inepa dɔrhi tsunga ni mata mɛn ba imea kamemɛn ei igha ngɔ nyaɔ ba abina kishoo ngɔ ba banga nga de yiu magi wato itonga kenan asi dzurha ko awã ngɔ e fu tɔmungɔ nu ubin gha tsu ngana amɛ ka mani nu manu sarha nga na afafã nunga ghoi atsi. Tɔ ba tɔng maa kiha ubingha ba zĩ bi konerha sei ni nɛ nga ne gũ inu ki dɛɛ akwai ubinkpɔ nu ni korhu faru ni iya kiha mbɔ de yapu mbɔ de cewa <hesitation> <noise> mɛn yapi we uwani mbɔ ba wɛ weni ha no don ta ishaa idon ha ngɔ so ubin yende mɛn ki korhe ni shapi ishaadɔn niyɔ.